leddi Turkiyya ni ko Turkey ni ɓe ɗon nyama kusel sosai ɓe ɗon nyama bana gertoɗe, jaule, am bana tolotoloji ɓe ɗon nyama ɗum sosai, ɓe ɗon nyama liɗɗi bo, ɓe ɗon nyama geraɗe, ngam ɓe ɗon mari kujeji mai sosai ha pelle mai, ɓe ɗon nyama nyamdu ma bana malori ha pelle mai.